Ma kuuldse, et tiiq nigu plaaniti katekõisi ütele väiksele nigu reisile minnäq, et ma tahtse küssüq, et <hesitation> ega ma üteh ei tohe tullaq? Ma ei taha ka, et nigu tiiq katekeisi liiga nigu pall'o üteh olnuq, et sis tiiq äkki unehtati ärq, et üldse olõmah olõ.